میں ناشتے کے وقت کھانا کھانا چاہوں گی یا کھانے کے وقت ناشتہ بولے تو، میں رات کے کھانے کے وقت ناشتہ کرنا چاہوں گی۔ کائیں کوں بولے تو پہلے جی رات کے کھانے کے وقت ہلکا پلکا کھانے کا من ہوتا، تچی تو ذرا سا کیا بھی کھائے بھی تو بس بس ہو جاتا۔ زیادہ بھر بھر کو کھانے کا بھی نہیں رہتا۔ لیکن ناشتے کے وقت بولے تو نہیں نہیں ہوتا۔ کائیں کوں پہلے جی مجھے ناشتہ کرنا نہیں پسند۔ صبح صبح اٹھ کے گلے سے کھانا اترتا اچھا نہیں۔ اوپر سے کھاؤ بولے تو بس بس ہو جاتا۔ تو مجھے نکوں ہوتا۔ صبح کے وقت کیا بھی کھانا۔ تو رات کا کھانا کھانا بولے تو میر کو جاتا۔ من نہیں ہونے والا۔ گلے سے اترے گا نہیں والا۔ اتنا بھر بھر کو جاتا کھانا۔ اس سے اچھا رات میں ناشتہ کرنا چاہوں گی۔ اوپر سے مجھے ہلکا کھانا اچھا لگتا رات کو۔ تو میرے واسطے برابری شاید۔